Bueno caneim caman sanapiens anots este ambiayast de anot este anot costumbre lo que agier este nawalt mawa méxico naw nguy cue anoc deporte atchojondiuck, primer de priemer este chicon wost satan gan lo que sandielman puro beisbol, puro beisbol laguey merchi con bay saccsojon beisbol chimandgue chigo itch macnuy puro este futbol, puro este bolibol aguey antiumum asloc deportiva, asloc pero casi goo mumbul mach chojor que porti cai pero méxico pues aguey puro a futbol twana ndiumuc majaun aficionado pue mewa kambaj mewa aguey mi favorito que jineni beu pue de futbol primer wash más este majier cast ñat midir veinte ñato, asloc carrera de caguey ningoold asloc carrera de cahuey, saniltatepec sanbalzar cerro iguana, sanbalzar newalt ni gueta lieck macpic piwi shicong por carrera de caguey. Ndo saliek mambilliw shikon makiej ninguien niltepec kej ajlock anok enfrentamiento weskien guej apella anock guchuj tashiel makiej mien anok morral de tomien wesh este potsoj ata perder mi kawey gue potsoj shish balacera parma jawan tajmuelt nguiets guma ndoma wan anigue medida a las ocho de la noche ikes ipellan ninguey por maran carrera de caballo ganey guiñe mod, ganey monguich este puro futbol puro aguey mi deporte ñiwew ganey mas ganey awache celular puro ajguey ajawuw laguma jawuw kas laguma sawuj futbol laguma por eso ganey atokey modo aguey puro umbeyajts ikos pue ajguey meawan mi costumbre mexicano futbolista, beisbolista meawan arangu pero ajguey ajguey timosh natancas este publicar ajgor ajcan de pañaj pue ajguey tima poj chiend ganey por eso atokey mod ajkultd.